عادة أحرص إني أوصل بشكل مبكر مع مواعيدي مع صديجاتي، أحب أكون جاهزة وأنتظرهم، وبعد أستمتع بلحظات حج الإنتظار في مكان ونجد أستكشفة ونشوف وش فية وكدة، أحس إن الوصول بعد المبكر يعطينا إنطباع جيد ويخليني أبدأ الوجت مع صديجاتي بشكل مريح، لأنه خلاص عرفت المكان.